أول شيء جهز الكل الأدوات قدامك, مثل ال, حفاضة الجديدة, والسطح اللي هينام عليه الطفل, وكمان حط جنبك موية دافية, تمام؟ إبدأ بتنظيف الطفل كويس, تمام؟ بعدين حط ح- الحفاظة الجديدة تحت الطفل, وثبتها بشكل مريح, واتأكد إنها ما حتأذي الطفل, تمام؟ عشان الإلتهاباات وهذا الكلام.